אה אה בִּנְסְבַּה לִיָא אֶלְעֱלַמָאא חַאסְּהוּם יִתְעַלְּמוּ אֶלְפַּן בַּאש יִתְטַוְּרוּ אֶלְאִבְדַاع דִּיַאלְהוּם וְיִשׁוּפוּ אֻמוּר מִן זַוְיָה חֲדִישָׁה, וְאֶלְפַנָּנִין חַאסְּהוּם יִתְעַלְּמוּ אֶלְעֻלּוּם בַּאש יְפַהְמּוּ אֶלְעָלַם כֵּיףָאש פִּיה, אַה אַה אַה אַה בְּשֶׁכְּל טוֹב אַה אַה אֶלְעֵלֶם וְאֶלְפַּן אַה מְכַמְּלִין לְבַּעְד לְבַּעְדְהוּם, אִן כֻּּל וַחַד פִּיהוּם כּיַעְוֵן אֶלְאַחֵר בַּאש יְחַלְּקּוּ אַפְקַאר חֲדִישָׁה וְיִתְטַוְּּרוּ אֶלְמֻגְתַמַע.